اي ممكن الالات تنتج فن، بس ما يكون فن بهذاك القوة خلي نقول او بهذاك الي يصل للبشر، لان الفن البشري هو يعتمد عالمشاعر بين البشر - فاايطيق ويحد يعغف اش يحس فيحسس المقابيلو باحساسو